<hesitation> Voalohan-teniko a de miarahaba andrio jiaby tonga nagnotrona fety nagnantsôvako andrio! De f- faly miarahaba andre zahay mianakavy! De fety ty zany de fety nahafahan'zanakanay fagnadinana de sy mainsy magnantso andre zahay mba hiaraka hifety aminay de misokatra ny fety, de zaigny raha tiandreo azo hohanina jiaby afaka mihinana! Tsisy sisy teritery fa samy magnano zainy tiany atao a, de miaraka mandihy aketo ansika jiaby.